Kitra tege hellü niimuudu, et sääl ummaq keeleq pääl ja sis ku saq näpuga tõmbat kiilt, sis tä nakkas vibriirmä, miä tege hellü. Ja sis tuu kitra kast <hesitation> om säändse kujoga, et tä võimõndas tuud hellü, kõik naaq helülainõq põrkasõq sääl ringi.